Toh beeray wo, a gonda hinfaani a dam-izey kul ga. Toh beeray wo, da Arabic wane no, da Boko wane no, wankul kaŋ no, adam-izey a gonda hinfaani i ma ne ni gonda beeray. Da Arabic no, i ga ba i ma ney ni gonda beeray kaŋ da borfo nin hã mo ni ga ci a se ni di a ton-ton noodin. Iŋga mo da koy jina a ga ne ay alfaga wane no ka ci ay se ka ne yaawo cine no, ni di, ni mo ni ton-ton, iŋga mo ton-ton. Iŋga mo da yongo wano no, inga mo da i ci ni se ni mo, iŋga mo booka no da i ci ni se ni di iŋga mo a ga ci ni se iŋgay sanno ga ni mo ni ton-ton. Ni mo ni ga koy jine, ni mo ni ga borfo cawandi iŋga mo da koy jine a ga borfo cawandi yaadin no i go ga dira. Amma di ne beeray sino adam-izey ra, ni di ton-toni sino, afo kulu so danaw yaŋ no i go, afo kulu si addino fahimtawa balle i ma bay haŋkaŋ goono tey. Amma di ney beeray goono toh, ni di haraka i gan tey zama sohõ, jahilci sohõ a si gway sohõ ilimi no ga gway. Da a goono ni gonda beeray toh haikulu no ni ga tey di nin hã ni ga ci, ni mo ni ga ci borfo se. Din di baŋkaŋ man fondo gana ni ga ci ase kane yaawo a man tey yawo niŋga tey.